Iyuva vae aesa yave ou iño aymeongueta jaeko jae pea ya jae guandaka, ani pea esa gua jaea marandina jae no opa ayemongueta jare ou se mo yeucaiñoma amae je.